fyrir aftan mig lætur kannski ekki mikið yfir sér en þar fyrir aftan er lítið niðurgrafið sem hefur undanfarin tvö ár fest sig í sessi sem heimili á Íslandi og nú eru einmitt að byrja tónleikar

kjallaranum heima hjá mér sem ber nafnið r sex

þrettán og hýsir reglulega tónleika og hefur gert síðan vorið tvö þúsund og sautján fjölskylda mín flutti hingað inn áður en ég varð eins árs og ég

ólst upp í þessu húsi og hef búið

að mestu leyti síðan þá ægir Sindri er trommari og hefur leikið með böndum á borð við logn og Bagdad Brothers hann eignaðist ungur trommusett og æfði sig fyrst heima en flutti sig síðar út í bílskúr sem stóð þar sem kjallarinn er núna

hann var rifinn þurftu Ægir og félagar að finna sér nýtt æfingahúsnæði meðan kjallarinn reis svo var rýmið og húsið og orðið klárt en var bara geymsla stað til að fara á og dótinu sem var hér út og þetta varð með tímanum bara

knúði þetta áfram ég byrjaði að mæta hingað mest apríl tvö þúsund og átján fyrstu tónleikarnir

sjá tónleika líka það er einhver orka undanfarin tvö ár hafa hátt í hundrað tónleikar verið haldnir í r sex

til að byrja með var það aðallega pönk og þungarokk sem ég var mest viðriðinn á þeim tíma það var það

með tímanum urðu þeir tónleikar fleiri og með því fór

fleira fólk úr ólíkum tónlistarstefnum að vilja spila

ægir Sindri leggur ekki bara áherslu á fjölbreytni í tónlist heldur líka kynjahlutfalli honum reiknast að á áttatíu prósent tónleika í rýminu hafi verið blandað kynjahlutfall

tónlistarmanna það eru ekki bara karlar að gera tónlist í Reykjavík ég stend líka í þeirri trú að ef að konur eru vanar að fara á tónleika og sjá ekkert nema karlmenn spila eru þær síður líklegar til að fara út í það sjálfar

vilja að Hjaltalín myndi spila hérna eða viltu halda í

ég er opinn fyrir alls konar það er mikið af

ólíkum hljómsveitum sem koma fram hérna þó þó að fókusinn sé á eiga ekki möguleika á

líka gaman að blanda

hópum og sjá hljómsveitir sem eru vanar að spila á miklu stærri tónleikum spila í svona rýmum með hljómsveitum sem fá aldrei færi á því þessi þessi hurð var aftan á bílskúrnum sem

frá einhverjum af fyrstu eigendum hússins en hefur verið í húsinu síðan þá og var bara í skúrnum á einhverjum tímapunkti notuðum

við hana skrúfuðum við hana á þessa hurð til að loka gati sem er hérna bakvið og þannig var búið að merkja staðinn áður en það var búið að ákveða að hann ætti

nafn þannig að nafnið kom

já eiginlega ægir við erum í

tónleikastaður hvernig hefur það gengið alveg merkilega vel rýmið er byggt með það í huga að það séu þar læti við höfum líka alltaf passað boðinn matur síðan byrja tónleikar klukkan sjö og eru alltaf búnir

ég

fengið til mín kvartanir en börnin í húsinu geta sofið í gegnum þetta og það er hægt að horfa á sjónvarpið í stofunni hjá okkur þótt það séu tónleikar í gangi og mörgum finnst líka frábært að það sé þetta líf í hverfinu bara besti tónleikastaðurinn grasrótin og kjarninn ertu spennt fyrir tónleikunum í kvöld já hvernig fannst þér maturinn ég sá

auk þess að halda tónleika heldur Ægir Sindri úti en hvernig sér hann framtíðina fyrir sér ég kem til með að halda þessu áfram meðan ég hef tíma og ánægju af það er verið að aukast töluvert að það séu tónleikar þar sem en vilja ég myndi vilja geta það sama bara aðeins stærra